Tétäguasu Argelia jokpope ara jei supereta jaeko mediterraneo kuae ara oi ivituguajukoti jokpe jaereta ombojee costanera jare continental region interiorkoti erei arayevikoti jokotiko otini jaeramiñoviko guinoireta guimoireta ara tropical pituyave ambueye ara jare arape jaendungavi jokuae temperatura supeguareta tanta ikavi